والله أنا أفضل أن يكون العمل خمس أيام في الأسبوع يعني مدة ثلاث ساعات هذا والله والله ممتاز لأن هذا يوازن ما بين العمل والحياة الشخصية يعني أقدر أتمتع بعطلتي أركز على شغلي بنفس الوقت <hesitation> الخمسطاش ساعة بيكون مرهقة يعني مو مناسب <noise> إني أوازن ما بين حياتي الشخصية وحياتي العملية.